ʻⴰⴽⴽūⴷⵡⵎⴻ ⵢⴰ'ⴰ ʻⴰⵙūⵔⵏⴰⵡ ⴰⴷⵎ ʻⴻⵍⴳⵎⴻ ⴰⵏⵉⵏⵀⴻ ʻⵔⴰⵡⵢāⵜ ʻⵜⴰⵙūⵔ ⴰⵏⴻⵏ ʻⵜⴰⵡⴰⵀⵉ ⵢⵉ'ⵉ ⵇⴻⵔⴻ ʻⵡⴻⵔⴻ ʻⴰⵡⴻⵏ ʻⵜⴰⵙūⵔ ⵜⴰ ʻⴰⵡⴰⵜ ʻⴳⵔⴻⴷ ⵜʻⴰⵡⴷ ʻⵜēⵜā ʻⵙⴰⵀⴰⵡⵉⵙⴰⵉ ʻⵜⴰⴽⵏⴰ ʻⵜⴰⵔⴻⴳⴰⵔ.